Ia, kolontsain̈in-drô Brezily àby io ndreky, irô koa zen̈y malaza amy resaka fahaizan̈a mihira. Ia, maro zen̈y karazan̈a karazan̈a hira aboakan-drô aviô resaka tsinjaka, aviô resaka fandokisan̈a zen̈y mahay mandoky koa zen̈y irô io. Abôkaiô zen̈y katôliky zen̈y ten̈a ny fivavahan̈a ôfisialy zen̈y amin-drô any. Karà zen̈y ny azoko volan̈iny.